نكون اه طاي باش نوفر الاكل الصحي او الماكلة الصحية للناس باش الناس تفيد صحتها وتكون صحتها على افضل ما يرام وفي نفس الوجت افضل من السائق. لان السائق مرات يتـ- يتجول في كل الاوقات عالشمس وعالمطر وعالعجاج وكل مكان لكن الطاهي هو موجود في مكان واحد يعني مرات ما يطلعش من المطبخ.